Dë la Tailandia cunosu ël turizmo, ënt ël sens ch'a ie tanta gent ch'a va la për fese le ferie